Ny minitry isan'andro natokako hoan'ny fanatanjahantegna ôhatra zah alô tsy isan'andro zah magnano fanatanjahantega fa matetiky izy koa ôhatrany zah magnagno mba matetiky mba magnokana fotoana maromaro asa ohatra ataoko hoe aroa lera na telo lera kara igny fa tsy voafaritra arakaraka le filaminana le saoma ataoko zany mampaharitriaritry zah amin'ny le saoma.